هسأله سؤالين بيفرقوا جدا وبيعبروا أوي عن الشخص اللي بيتسألهم ، هقوله ايه الحاجة الل انت بتحب تعملها في وقت فراغك ، وايه الحلم اللي انت عايز تحققه في حياتك ، هيقولي حاجات كتير جدا عنه وهعرف عنه حاجات كتير